Bagdar bagiri arqam ashara mikhalatat, min sifir le miaʼa, masalank tisiʼeen, khamseen, arbaʼeen talateen, nashara, ishirin wa khamsa, talatin wa tisʼe, tisʼieen wa talata ar.